Number kudheni tunen number Lilah number kuthoka zeroathi mpka kudheni dhariftiii ashiria dharaja won numboleee thakthaka yaani won digits lamma khabdhi digits dhub won akahnathi zerothi madhii Jira aminen won ishia thunen dhandheni gargar hinfudheni Mal athin sagal kasabhatu kudhen isheth dhuathan oll yabetha jebithee number laman barru ishianen akasiii